Kula waha miya enduasha ife uwe ndelia na shuuzavo ho kana miafo kwa holia mndu haita kwaiteta na fuo ndusha kasha kwambia karibu tamia kwatete nyi kula kwete kachawa wakora kwa mmh kwambia karibu nccho tule kiriko kamela firiviri satu kamekulea tangu wateta undusha nafe mlolia fe ndrafiki mkubwa nganimi sha seka ksai yase lakini